﻿باش يجيك رقد في الليل لازم <hesitation> دير <hesitation> السبور رياضة الصباح، اون اكتيفيتي فيزيك، عيي روحك شوية عرق شوية روحك. امشي اخرج دير فيلو، في الليل طيح كاو، ترقد، هادي هيا.